Yë mu'ux jue a'ax nyëmëd mëdyakyë ko'o bi'i a'ax nyëwyn jëyënyaxi'i je'e yaybë jedun t'saj jëyëbyë dunt's bi'i wi'in ëxtakyë y tyam bi'i pax tyët's at'sëmatyë jadun jëj wi'inkuwa'atëy yaj wi'in kut'sëmëy entonces jadun ëch dun i'ixë ko'o a'ax dun nyëmët mëdyakyë.